Eoa Philippines moa <hesitation> io zany anisan'ny <hesitation> azonao misy idirantsika gasy zany Philippines io zany e, izy io ny koa jerenao zao s 么 randreo, s 么 randreo karaha s 么 rantsika gasy io koa s 么 randreo. Tsy mifanalavitra izany e, gasy izy io zany petak'orona amindreo any koa misy tena petak'orona amindreo any, de zareo koa mampalahelo anakay zareo teo karaha tsy ko dobon-drano tany aby koa reo, ah! Hafahafa, karaha zany.